Ender leydi meɗen ni ɗo e seno latingo ɗi nanten ɗi annduɗen. E wodi sahara, e wodi iraniya, e wodi kalhare. Ɗe ni mi annda ni.